هل تفضل قضاء ليلة واحدة بفندق فخم أم التخييم في وسط الطبيعة الخلابة؟ ولماذا؟ بفضّل اقضي ليلة في فندق فخم الراحة والرفاهية في الفندق تعطيك تجربة مريحة، من سرير مريح، خدمات عالية، ومرافق مميزة بعد يوم طويل، تحس إنه يستاهل أنك تريح جسمك وتستمتع بالراحة. التخييم ممتع لكن يحتاج تحمل للظروف الصعبة، بينما الفندق يقدم لك كل شي، مريح، وراقي